So tawi aɗa yiɗi defde maakoroni nder galle ma, a sagginan fayannde ma, mbaɗa hen nebam e liyam ma defoo haa wula. Loota maakoroni o, mbaɗa e nder he. Ngommba hakke hojomaaji sappo, sappo e joyi, tawatee ɓenndi.